أول شي بخطط مع الفريج مم- يعني من الأبطال الخارقين كل واحد عنده قوة مميزة، بعدين أستخدم يعني التكنولوجيا المتقدمة اللي نطورها يعني مع بعض مثل أسلحة مضادة حج الفضائيين أو نحدد يعني نقاط ضعفهم وننسق الهجمات، وأهم شي يعني أحرص على حماية المدنيين وأرشدهم إنهم كيف يصدون هذا ال- الهجوم? ومع الشجاعة والتعاون نجدر يعني نهزمهم ونحمي كوكبنا.